أول ذكرى ليا في مرحلة الطفولة هي لما كنا نلعب في الحوش مع -أص- أصدقائي، وأخواتي، كنا نبني حصون من الطوب، ونختبئ فيها، وكنا نضحك، ونركض طول اليوم، الذكرى هذي لازمة في زهني لأنني كنت -س- حاسة بالسعادة، والحرية، وكانت بداية للعديد من اللحظات الممتعة في حياتي.